عشان تغير اللمبه تاكد من فصل المفتاح الرئيسي او قاطع الكهربا الخاص بالدائره اللي فيها المصباح استخدم سلم اذا المصباح مرتفع تأكد انك واقف بثبات امسك المصباح القديم برفق ولفه عكس عقارب الساعه عشان تشيله انتظر انه يبرد قبل ما تلمسه ركب المصباح الجديد لنفس الطريقه